Gar-gramuwa nda la koɓo nda lakol koɓo la koɓ kana ko kagh kana vita-vita la koɓ kawo, vita dowk dzeb ko gwoz ne kana dowka dzebe sabsaka mahgagha, vita dzaka inna ggal kana gudeɗa tə dzeba daŋ tasha da-da gal tə mita wo to tətsuhurata ka, ka kəzlka kəlzlifta vita hala inahana napee kana dzaka kudeɗa wo da monka letti da tasha, amma vita vita la koɓe aŋ mota-taya ɗe tuŋ mahga ma laŋata həŋ kariyataŋ lalahən nda kariya dzagha da gwozo, amma kagha ha bəga dzaghaghuwo guleŋe la koɓo kone ɗow haŋa ko hege ko yaŋe-yaya həŋ mahgema tə hin haŋ tə ghəzləy ma həgapta həŋ dokto eh yayɓiwo apəsa i-nəgha, səkweb səkweb dakta da nəgh tahən, amma kagha vita ha koɓaghu sai labka s0sai sabka unnda siɗma sai tsukwadəflo saya ɗab təwa kwalta ŋglafka masin, saya dal daŋ səbita, amma nahaŋa təhəg sai dakta ŋgane da həganta həŋ aŋ ghanətaŋ dzeb da nagh-da nəgh təahan mahgataŋ, kagh gulene sai sabka vita ha kobəghu, nai gramuwa ndahaya, guleye vita yayaka yaɗ kam avla vita yaygina vita yayao ko ha koɓaɗuwo yayai haha ɗafa, haha imma da suta miyo, haha kariya inna da mbaza kari yaŋina kə damava yaɗ nda ina hako aŋ vita ya kome koɓagh guleŋe yanzu misali inahana kana nda koɓagh ka. Kagh la koɓo vita ta ndaf ndgha ganagha kagh dada koɓe da-da inahana ne da-hal tə ghuv na, sai pəsaka talaga da həlaɗa ghuv aŋ ganagh, ko kegh koɓagha ndaf-ndgha ganagh sokawe kəɗakana na agi da pəs la-la da inahana ha to sabsəɗaka kariya latalaka daŋ gane lataka da həl ghuv sai pəsaka va talaga vita ha talagawo haɗ la koɓu vita <hesitation> koɓ guleŋewo ha talagawo, unnda siɗi koɓagha ɗe səkwaɗa ta innu, vita-vita koɓaghad kana ko da pəli ayga if halo vita ha la hol ghuvuwo ha aŋfaniya koɓaghwo, guleye la koɓ guleŋe vita sansəana kəgh tə sləna, saŋsənaka hol ghuv guleŋe ha la da kəlaɗafta da pəla-da pəl-kob da kəlaɗaftawo, naya ma inahana beɗuwo, vita aya naye korulo, la koɓo ɗughwana, la kob. Talaga neɗ ma ba wai ha dadambuŋ ɗowuwo da val piyanaɗ koɓwo la koɓ ma ba wai dadambuŋe dowo naye vəlanuɗ koɓ tə gaba ɗaya a gwada təhaŋ ka dadambun nda namuwa naye ya, to vita saŋsənaka damavaku kaghe ma vita siɗ ma dzaghaka kala koɓ ŋgane nəɗ dada koɓ ggane ma dzagha kala la koɓ vita sənaŋka dzuka duniya ɗakanu, unnda siɗ vita nda kobə ghaɗe, sləwitgha da nəghka da nəghka sləwitghagh tə wutsukma ko sləwitgha ɗe gina yagha afkəli kaka kəlafka aŋ mota layaka faka amma unnda siɗi. Sləwitghagh tə wutsuk tə wutsul aŋ mota ma haka da ko sləwitghəde gina ko ane guka dzaghag wutsata wiw nda mota ɗughwanbanu, to ita tsa-tskwa sai tsa-tsukwa inna taka naye da pəska irinŋa va maŋ koraɗ li həl tə ghuvna naye da kirka ah kəɗa ha sləwitghaɗ da həlita əa naya bewo, ko va inahane so-sləɗafta ko va uve kana eh uve tsa-tsuwata mahga unndana na eh uve toz'te həga mene golo vita haka mahgawo, vavana va la tə talaga kak mulwana nahaye va, lasiɗi sayaɗe saŋab immiŋ inahana bokati sayab naya sanəb ɗe dzaɗal tə uv kadzuwa kəgh səkweve nayaya koɓo dughwana ha, korbol na ɗughwanb koɓowo, guleye hahaɗ inan nda nda kobəghka ha inna səkwaɗata koɓagh guleŋwo, vita ha talagawo, talaga ma ɗow tə koɓo la koɓma ɗow talaga, naye dzuka duniya ɗakana kwarantakana a'a konu tunda nda koɓaɗina ko nuwe ɗowi na ai davli-də-səkwi kakna korantaka mandaya, korata kagh gulen ɗa ko ne inahana dzuka duniya ɗakana ma lako koɓe ma tsuhura dzamma kagh nda koɓagh ŋgane ma kulluma ka səbsa uzinagh ma day makaranta ma ndonka, həlutal təhən kano, kəluta tahəŋ kano la kos't unndna kano sai ⱱaluŋ koɓ tahaŋ <hesitation> uzinhana kəsaftahaŋ tə uzinaɗa kaka to naye ndonka sab uzinha guleŋwo inahana to lab ko koɓ guleŋe. Ha bəga ina hanu na koɓ ŋgane unnda siɗ vita haka ɗow səkweba uzinhaw, pəsanata-pəsaka la tsogh mahan mahga, to kagh kuma ka koɓk na sai dole sai lablaka uzan daŋ makaranta ha koɓaghaɗ da pəst mallam da mahga, nahaŋ guleŋe həgabta-həga aŋ mallam da mahga tsaghɗat tə uzinini tə uzinini, to naye gr-gara nahana, gr-gra muwa nda la koɓo, n-naye angha uzini kwarantakana ka tsuhur a'a nayan nda koɓo bewo ne da magati nda sləwitgha kol konu kaka a'a unnda siɗ kan tagha səɗoko dzaŋgebka tə uzinagh daŋ makaranta kana vita sabsa uzina sləwitghagha vita watəva talaɗe, kəlafta-kəlaka təhəya labta fata vita bəamaɗ inahana faka tahən aŋ makaranta taŋ guka dzaŋeb tə uzinagha amma unda siɗ kaka va aŋ boga tala lo uzinagh sabsaka aŋ mota nda uzinagha da dzeb daŋ makaranta, uzina sləwitghagha va aŋ makaranta aŋ makaranta talalo nda uzinagha guka helu tundagha, zlava't tə uzinin ɗughwan buwo, nahaŋ ma hahaŋ da inahanu sləwitagh-tapa-tapa sləwitghaɗ magi tə yaɗ kana uzina ɗa shirya-shirya hən dzebe dzeb haŋ daŋ-daŋ sallah zləmma dzeb daŋ sallah zləmma hən da dz-dzula zləmma, guhən kəzl't uzina sləwitghaɗa kagi ndahaŋa uzinha mbawa daŋ zləmma ɓo, wutsata sallah zləmma takəni ɓo gi ndahən a'a da kəzlə da kəzl yiŋ te grahayiŋ gahay. To kəzlaweɗ tə haŋ vita hakəni da mahanu gi guhəŋ kəzl, kəzlataye-kəzlataye maga magahaŋ awa ta kəzl təhan, amma kəɗa kegh graha tan ngne shiryavata guh-da-taŋ pəghaŋ təghaŋ aŋ mota wiw gaheŋ wutsata zləvani-zləva tə uzinaɗ na ke tə kəzl tahaŋ ghalaya. Nana gwaɗna dami-dama tiyaɗ ha gui həgan tə uzinaɗa korawaŋyo baw-bəɗaweɗe kəzlaŋ təkəni tahaŋ kəkni kəzle tə kəzliyin tahəŋ kakəni na to gashi lula dataŋ ndahəŋ kena koraɓ dataŋ na ɗa tunda grahaghni halaya tə kəzla kzluta na yagha afgwal gabaɗaya ala weɗ dan motana kar gra <hesitation> ina grahaghu gashi lula həŋ mandaya aya nahəŋma dadambuŋe tə yayiŋ ma. Uzaŋna lkana naye vita siɗi ts, guhəŋ koro ah shiryava shirya kəni na ani kəzla gahəŋ, a'a hayiŋ tə kəzlawatu ne faravata ko tə kəzlanin takəni a'a vitayana kəzlawaŋyo kəɗakəni inaha har-har həgiŋ mayiŋ mbaɗa mbaɗa mbaɗa kaʒlaŋtaka təhən ka mayin sai kəzlawaŋ yiŋ na kəzlawayiŋna gu kəni shiryavata gu koni luta nda dataŋ daghni kokəni bata kəlanifta aŋ motana naye həmayiŋ da kəzlawata ay ten gulene ha həma ha nayin həma tə kəzlata ay tenu ɗow kəni labkəni gəamanita, nayin da piyin an səra kaghini nda mota data ghmi ƙzlawanta yayiywu anka gu uzinha ŋgane kor gaskiya guhəŋ məɗ anga dataŋ dada-dada gaskiya ina monka vitayana. Ashe damani dama t kəmm-ka grahaying gu dataŋ kor kakeghe ani kəzla weɗ daŋ zləma gaaying-naa'a hayiŋ daa kə zlaŋ tawo ai da-daghni vitayana kazla wantayiŋ-na gu daghni hlawaftana ziəvanita naye həmayiŋ da-kəzlantr ka-uz kəgrahayiŋ da kəgh nda nayiŋ-na gask gon-nga gwaɗaa'taŋ dada ai-ai-kə dataŋ ai-ya yaɗe nda ina-ha-nare yaɗe zləɓare, kegh niye zleɓa uzinha ka ghniye ma-da'kor dada, grahayiŋ-na't'a kəzlanita ghalaya af-həlal'tahaj-ba kək'ni ma-dakor nda yayna ne səna yay na kəgh miye'ta kəzlawə't'həŋ səna yaɗu ka danda <hesitation> ka dataŋ ndahəŋ naye aya vitaa maŋndaye-na həmabzləma vita maŋ-ndaye na zləma səkogha na da dzəb'tagun nda həŋ-muwaa ka datəŋ kena naye zləma səkoghamna gu həyeŋ mbawa-mbawa-mbawa-mba an ligal't’ uzinna guhəŋ həg't uzina yiŋ-na kay kəgyo weet zlaghkəni'ta həgkəni a'a uz-zugnaghe t'zləgh daŋ zləma a'a yaɗe zləha'ta həŋ <hesitation> kə zlawafta <hesitation> kəzlawanlo gukəni luta zləvat uzinayiŋ naye mbaɗa-weɗa a'a sa səne sɛnab'ta ka dayiŋ m'ɗanaa-niɗa't dayiŋ-na kə dayiŋ ye-koro mbaɗa a-vaf'dzraa avaf dzra't grahaghaka dayiŋ-na ye koro anka to gu koraɗa-ya nda uzinha kena ka dzagh-həkəni tunda səne kol sənan't sakoro tuŋnda sənsəɗ ɗa kənana na ashe səne kol sən't səkor naye kol həlawaf'ta vitaya gi nda uzinha kena-uzinhaa labtaa gu-hulu't gu həlaft'tahəŋ kən dat zləma gu həŋ dzugwa sallah zləma kena to amma lasiɗ guləŋgu mada-kor-koo vitayana hələfəb'ta həŋwo aŋtene da həltahən nguɗufu ɗughwarib ngudufu-nguɗufati kəna a'a ai vitaya ma həlaf bol təhəŋ wo antene-mahaɗuwo tun'nda puta-putal kəlavuta vitayana həhən dzagha'nt gi kəna maa-daidai-bu guleŋee sənŋ a səe sənaŋb daatang guleŋ graha-ta ŋe't’ kəzlhŋ-wo, na həŋ uzinha nganee maa-dakoro a'a dada grahaayiŋ nafa ghala-ya haŋfa ta kəzlanita <hesitation> ala həŋ daŋ mota maa-da-kor uzinha ŋane naheŋ guleŋ kor həŋwo to nayy ɗaba lefiya dadee ka yaɗa ashe uzinhad ma nda lefi həŋ ah-dina səma gwaɗ ɓdakor kana a'a vita maga-magaɗ undlefi kəna guka mog binjike n'ghaka mbete ne ka gwaɗnaa faravata-nee kaza-kaza mandek kə gwaɗa faravata ndiɗaka'tana neka har guka da sən't gwaɗa gaskiya amdiya. Amma ɗakana ikwa ko uzaŋe kana sata't to kəna da vlagha da mahga wee da dzaɗab'ta ahh dzib'dzib məgh'tawat'gha həŋ sləɗ kəlaf gyele səkebe wee dzob't uzaŋaɗi kaza-kaza goldo a'a man'ndaya-beɗu səbka nee gol.